أنفضل أني نعيش في قلعه علاش لأنو القلعه جم- مكان جميل جدا لأنو القلعه فيها <hesitation> فيها الكثير من الأشياء الجميله فيها غرف فيها أسره فيها <hesitation> أماكن شاسعه فيها نوافذ مطله على <hesitation> الطبيعه فيها نوافذ مطله على الساحل، كل شيء.